komiði sæl og verið velkomin í Krakkafréttir í þættinum í kvöld kíkjum við á menningarhátíð barna og ungmenna á Austurlandi segjum frá Íslandsmeti í kúluvarpi og fræðumst um fjárlög og peninga ég heiti

er nú haldin í annað sinn hún fer fram um allt Austurland í september og þema hátíðarinnar í ár er tjáning án tungumáls íþróttahús Seyðisfjarðar fylltist af nú fyrir helgi krökkum var kennt að kasta boltum og ýmislegt skemmtilegt sem gerir best

á Íslandi sem er ekki með íslensku að móðurmáli með þessu þema erum við að gera

fyrir alla óháð tungumáli krakkar á Austurlandi taka þátt í ýmiss konar

markmið hátíðarinnar er að vekja athygli á menningu barna og ungmenna og örva sköpunargleðina fjölbreytt dagskrá er í boði fyrir börn og ungmenni og fjölskyldur þeirra til dæmis

tónleikar og myndlistarsýningar Ásdís Hjálmsdóttir bætti á fimmtudaginn tuttugu og sjö ára gamalt Íslandsmet í kúluvarpi kvenna Ásdís kastaði kúlunni sextán komma fimmtíu og þriggja metra í

og bætti metið um tuttugu sentimetra hún bætti eigin besta árangur um fjörutíu og fimm sentimetra

hún grípur í kúluna af og til þar sem spjóti er lítið kastað að vetri til Íslandsmet hennar í spjótkasti eru sextíu og eitt komma þrjátíu og sjö metrar Ásdís stefnir á sína fjórðu Ólympíuleika næsta sumar þá í spjótkasti Ásdís er þrjátíu og fjögurra ára og hefur oft keppt á Evrópumóti og heimsmeistaramóti í frjálsum íþróttum hún hefur líka þrisvar sinnum keppt á Ólympíuleikunum í byrjun þessa mánaðar kynnti Bjarni Benediktsson fjármála og efnahagsráðherra fjárlögin tvö þúsund og tuttugu hvað eru fjárlög eiginlega fjárlög eru lög sem sett eru til að ákveða í hvað á að nota peningana sem koma í ríkissjóð ríkissjóður er svolítið eins og sparibaukur landsins í hann koma miklir peningar sem eru notaðir til

ýmislegt sem allir landsmenn eiga og nota sameiginlega til dæmis skóla sjúkrahús og vegi stærsti hluti peninganna sem koma í ríkissjóð fást með skatti sem allir Íslendingar borga skattur er til dæmis hluti af laununum okkar eða hluti af því sem við borgum fyrir vörur í fjárlagafrumvarpinu kemur fram hvernig ríkisstjórnin vill að peningunum sé skipt niður á það sem þarf að nota þá í alþingismenn ræða um frumvarpið og svo þegar þeir hafa samþykkt

verður það að lögum með því að samþykkja gefa þeir leyfi fyrir því að peningarnir í ríkissjóði verði notaðir eins og ríkisstjórnin stakk upp á en hvað eru peningar nákvæmlega Ævar útskýrði það í í gamla daga var orðið peningur aðallega notað um húsdýr eins og hesta og kindur og það sama á við um orðið fé en þegar við tölum um peninga eða fé í dag eigum við oftast nær við þetta samkvæmt hagfræðinni eru peningar mælieining og peningar eru mælieining því við getum mælt hvers virði hlutir eru með þeim þessi appelsína er til dæmis svona þrítugasta krónu virði og þessi

og áttundu krónu virði og síðast en ekki síst þá má líta á peninga sem verðmætaforða þetta er stórt og skrítið orð í stað þess að eyða öllum peningunum okkar þá getum við geymt þá í sparibauk eða á bankabók og safnað fyrir

árlegur viðburður að hundar komi saman í San í Bandaríkjunum og skelli sér á brimbretti þetta er þrettánda árið í röð sem hundarnir renna sér í ölduganginum við þökkum fyrir okkur í kvöld